Ka shumë lloje peshqish, si salmon, troftë, ton, merluz, sardele, peshk palla, lukso, angjillë dhe peshk macë. Çdo peshk ka habitat dhe karakteristika unike.